Дар поёни чойник як қисми металлии гармкунанда вуҷуд дорад. Вақте ки тугма пахш карда мешавад, барқ ба он мерасад. Металл гарм мешавад ва обро гарм мекунад. Вақте, ки об ҷӯшид, чойник хомӯш мешавад. Ин раванд чанд дақиқа мегирад.